Blenderiq ommaq ka peris torõdaq as'aq. Tuu om üts asi, mis mul periselt ka om ja sääl mu üts lemmikasi om sääne, et panõt must'kit, maas'kit, tsukrut ja piimä, blenderdat kokko ja om hää smuuti.